Siisee suboo niŋ nko ka siisee suboo tabi. nte de, nte ka nna siisee tabi le, a ye beteyaa nŋa a domo, nmaŋ korobu soto jee. doo fanaŋ ye naa a ye a domo nfee muŋ ye a loŋ ate korobu ke la jee parisiko siisee mu feŋ ne ti i niŋ a ka baluu ňoŋ kaŋ suo kono. Duŋ ate subu le ti muŋ ye a loŋ a ye namoo soto le, ee a baloo kono. Iyoo bari niŋ nte nŋa nna siisee suboo faa, nŋa busu fo ka baŋ. niŋ nbe a, niŋ nbe a, janniŋ nbe a busu la faŋ. niŋ nŋa a bula jii kandoo kono, nŋa a wutu, nŋa tio bondi a bala. nka a ke dinbaa to nŋa buruburu, ňiŋ tii dufudufu munnu ka tara a baala, dinbaa ye wolu bee jani jee, nŋa a kuu fo a ye seneyaa, nŋa naa nŋa a busu. Niŋ nŋa busu fanaŋ, a la wo busuriŋo, nŋa a kuntuŋ kuntuŋ, nbe koo keroo le taa naŋ la. koo munkoo. niŋ nŋa palaasoo muŋ cika, nŋa morisoo muŋ cika teŋ, i ye koo keroo ke wo kaŋ, i ka a, i ka a joosi teŋ tiŋ. i ka a dirinba. i ka a dirinba, i ka a dirinba; i ka a je le wo ka namoo bee le bondi siisee suboo ňiŋ bala. Niŋ i ye a bee ke wo ňaama fo a seneyaata. niŋ a diiyaata i ye i ye a jii kenseŋ jonki., niŋ a diiyaata i ye, i ye a ke tuloo kono. bari niŋ i maŋ wo bondi siisee bala. hani i se a ke duwiliini barigoo kono. a ka hetoo soto le. parisiko siisee ye nooroo soto le mee, sisee ye nooroo soto le. Nte buka nna siisee suboo tabi. Nna a kuo koolaa. ka namoo bondi a bala. nte nŋa ňiŋ ne loŋ siisee tabiňaa to puru i kana nooroo soto. siisee la karoo la. Nte niŋ nŋa siisee suboo kuu kuu ňaa ňaama. niŋ a diiyaata nňe. nbe kumu jio le kele a kaŋ. aniŋ a ye faji, niŋ nte tulu ke la jee. aniŋ a faji fo wo ye lafi jaa la. aŋ, nŋa jiindiŋ ki jee to. nŋa nna jaboolu niŋ ňiŋ kuuňaa meseŋolu taa, nŋa i kuntu nwa i fayi a kaŋ. I buka nooroo moyi jee. Ntelu ka nna siisee tabi no wo le ňaa. Epuwii, kunuŋ nka a je, kunuŋ musu keebaalu, i ka siisee suboo kuu wo le ňaama. bii duŋ ntelu. aha, bituŋ. niŋ nka a ke, nŋa loŋ ne bayiri nbe, ntelu, <laughs> bii keta nňaa la le <laughs> nŋa wo le loŋ siisee suboo ee tabiňaa too.